Oyanya ga nye dobo okane before ami yi okone be elẽye do re chanãã nye joi ami mãã nya joi we nya be beẽla nya agbe wai so kaye serẽẽ gbe wai nye nno ra fima meẽ enu ra fimo abe ko si nna bã dõõ toton bi do oton se sa to mdo oso toton ãã be do oso se ami ko ãreni oba Je okilku ba ereni áo ka moi ekpi, ekpo dorobo kai fimaru davée be ekpi bei ne dãe oton so ka ko we chamcia cod e bari bwiokamba agbere abo nyo bài chũ cũng au ka wo ocoiokumba owlokumba to ka nya fimaru ka nya fée elapi doa mara ekpi do njeãa ka nyaabe nye etite emo aye then, ka ye do re aoso sa bo ke laro oo ntien baã nikaa betite nwamo oboru kãa nya sa bo ojo do so oto nyo kai be boro epo mpio abe ko fei nye abinebina. Nko nno ka orebo napala bo ila, oba kai kure lo babina ko ja ate awa nno bãa ko owa nja bão ko oto dore aya be ban kure ntite. oto nyaba fia or re fifica rai bie bina mpi re dore io wai ya sa be note ata ya ba fia ka cha lapewe ca loso ami ba sira be sa be noa be tana be co be fia kai chu se kayo ko ngwany ekpi bo domoboe benu too oso nga be toma ajaa ndo be loma ko owing bai do mo bo wa clue titeru aya, ber ko ap owa bere ko ayi owa lei gbo ekporo njo So ei owa be occa bara gbo ekparo njo Kporrejo bai fai ba fise oso, e bai fise osõo so ei owa wai ya aa nsa áo nje ko toton Joi gee áa ka kara toi to ebo ka käa tui nsewine yo ka kara Kipore insewine yo oso nsa yo nje da because ãõo ka mo ntũto chu aye tama nka tita chu aye na be tõon Sõõ ka kpira ko abo nyo nyo wai nya ko aõ o tãa to oso chama mas otarara áo Zola raye noo nya mbie aya lme ru oi olara aye bara be ota ão ka oa Bare oba ju dora aya mbie yo ime aya mbie nye Pro rebo não oso toa ec ota ye we abai dea Da nyo bee jima ani mmo layo be jima chu eku ne da be oso ntito do ba aãka loa la re bai doma wai oda va ko Jo nnão mai jo njei eba to tara afuei loraru bai je bai oni nje baio tara.